pertama'n di olong kaka hot nganceng, nganceng gelang, ngasang'n gah kaka pus ngance kole kaka meong. Co tara caro gelang'n laku kaka ho'o gah pengaru eme nggo'o hia dolong lawo one mbaru data gelang keta i mburuk liha dolong lawo hitu sampe haeng. Hia kole toe hanang dolong lawo, nganceng kole dolong kaka kaka bana sot lebi koe one mai hia. Poli hitu gah kaka ata paling lambat'n menurut daku'n gah manga ngasang'n kaka mantek. Kaka mantek ho'o gah toe laseng mose sembarang, hia biasa'n mose'n one puar. Perna ce leso'n ami gah ngo one puar kudut ngo kawe haju, masuk sangge'r taung lami puar ngger one. Reme dia'n kole kae daku lako hitu wa one'n gah agu remeng ndapu'r liha haju rasa'n liha gah leng keta katel'n liha wa'in. Pas lelo ngger wa gah, kali neho bao'n kaka mantek one wa'i diha'n. Kaka mantek ho'o gah hia ngance's liha hang de dara manusia. Eme nggo'o kami gah ngo one puar biasa'n ata paling rantang dami kaka mantek ho'o. Biar pun lambat lako'n tapi hia ngance's liha hisap de dara de manusia.